نایجیریا یو څو قومي او ژبنیز هیواد دی چې بېلابېل دودونه لري. دلته خلک د واده، نوم ایښودلو او جشنونو ځانګړي دودونه لري. موسیقي، نڅا، او دودیز کالي د کلتور مهمې برخې دي. همدارنګه، د مشرانو درناوی ارزښت لری.